Raha lôko amin'ny sobea <hesitation> ôhatry zao lay voninka <hesitation> karazanga voan-draha raha manjary hoagnina mifanaraka amin'anjy, ohatra zao lay mena, lay mena zao, igny zao mitovitovy lôko, amin'ny goavidesily, goavidesily lay masaka regny mamoka loko mena, dia avy akeo kôa le mavo, le mavo zao ôhatry oe manga masaky zao misy mamôaka loko mavo de karaha igny zao le haiko amin'igny eh <laughs>